Injé buparé baan nirégmé bacaméné buparé babu pépé bo boomé buparé bara usabadoor. Néni matéñiyé mubaaj babé wola masumé; gasabadoor go nak ikano mé nijoow bubo, imbi ésalo étiŋé wala arajumo, gasabadoor gagu injé ikano nijoow gasali; banusaan baan non néjoow gasabadoor nak ikano. Baan go nang ikano go ipurul tiyééŋ, anusaan nuréhoré, inja abuñahoom buña mara gajuho gatintiiŋ nikanohé. Yo écimé nicaméén gakano gasabadoor imbi nak bugaan gubuñahoom.